باش نظن عدد كبير من الكتب لازم تدير عدد كبير من الرفوف و كل رف تدير فيه موضوع خاص، و تقسم الكتب حسب الموضوع الذي تعالجه هذه الكتب.